Ang ani dol bai walajakwtui wngkhai bono call khawui maap sanai tei bobai malaina bagwui jora sanai. Chini walaima bahai khe chengkha abono bo swngnai tei ani no bul wngkha hinwui sanai. Bini bwkha no narwkna bagwui kok kaham tei bono sakao tonwui kok sanai. Ang ani nogo bono tei bebak dol no baksa khe mai chalaina bagwui ringnai. Ang bono bini nogo bo ano tei bebak dol no ringwui mai chalaina hinwui sanai. Amtwui hai khe chwng walaima bulaima no mwthagwui mano.